او جی، کجھ کھانے جو اکثر غلط سمجھے جان دے نیں۔ اوہ کریلا۔ اس دا کڑوا سواد کئی لوکاں نوں پسند نئیں ہوندا، پر ایہ صحت لئی بہت فائدہ مند اے۔ سو اگر کئی لوک ایہ دا سواد پسند نئیں کر دے، پر ایہ پروٹین دا چنگا سروت اے۔ بھنڈی، ایہ چِپ چپی ہون کارن کئی وار کٹ پسند کیتی جاندی اے۔ پیاز تے لہسن، کجھ لوگ اس نوں کھان توں روک دے نیں۔ حالانکہ کھانے وچ سواد دے نال نال ایہ صحت لئی فائدہ مند نیں۔ مچھلی، کجھ لوگ اس توں دور رہندے نیں، پر اومیگا تھری فیٹی ایسڈز دا چنگا سروت اے۔ توہانوں انہاں وچوں کوئی کھانا پسند اے؟